Ma arva, et emotsionaalnõ puul om egal otsussõl, midä sa langõtat. Mõnõl om tuu lihtalt nii väikene, et sa esikiq ei tunnõtaq tuud. Aga kunagi tulõvikuh või tuu sullõ miilde tullaq.